I will say no because na everybody was born to be politician for me I na even like politic so na everybody can go one way when everybody be politic politician then who will listen to la friend who will work for la friend who will really go do what ley politician want neh to so everybody can’t be politician.